وفي عيد ميلادي احب اكون مع الناس اللي قريبين مني. سواء عائلتي او اصدقائي. عادة احب <hesitation> احتفل في جو مريح. سواء كان في البيت او في مطعم. مع كعكة وحلويات. واهتم بالاحتفالات الكبيرة. لكن افضل الجو البسيط والمرح احيانا أحب يكون عندي نشاطات ممتعة زي اللعب او مشاهدة افلام مع الاصدقاء والمهم عندي اني اكون مع الاشخاص اللي يهموني.